svona rosalega fínt ég á ekkert jólaskraut þannig að finna aðra leið að ég ætla núna að sýna ykkur

hérna eru gular og fjólubláar seríur og hérna eru bláar og rauðar

hérna eru bleikar og rauðar

það minnir svo ótal margt á jólin ekki eftir neinu að bíða en að leysa eins og eina kannski soldið stóra á mettíma það eru komnir hérna fjórir

í gula liðinu í dag eru eldur og

takk og í bláa liðinu eru það Heba og Hákon takk verið velkomin takk þau eru ekki ein hérna í dag heldur eru þau með

má ég heyra í gula liðinu það eru að sjálfsögðu

báðum liðum sem bregst við þegar hann heyrir svarar í símann halló þetta er jólasveinninn sem og nælir sér í eitt stig fyrir sitt lið en

þið tilbúin í þetta

hvað haldið þið að þið eigið að gera við þessi jólatré skreyta þau skreyta þau eigum við að kíkja í kassana og

það hafa flestir lent í því að þegar á að fara að skreyta jólatréð þá bara er jólaskrautið týnt og það eina sem þau fá núna er flækt sería og eitthvað eldhúsdót þið eruð tilbúin að byrja já þið hafið tíu mínútur eruð þið tilbúin já frábært þá er ekki eftir neinu að bíða við kveikjum á

þetta sé eitt stig á gula liðið velkomin á Austurland nánar tiltekið til Seyðisfjarðar

rigndi svo mikið að bæði Fjarðará og flæddu yfir bakka sína þegar við vorum orðin

fórum við bara inn að spjalla og þau Sigrún Jóhann

höfðu frá ýmsu skemmtilegu að segja ég heiti Jóhann Ari ég er níu ára

þegar ég var átta ára og pabbi gaf mér

íþróttafélagið heitir Huginn huginn er oft kennt við býflugur því það er í sama lit og býflugur það var einu sinni gert svona grín og alltaf spurt hvað

það er ýmislegt skemmtilegt hægt að bralla hérna á Seyðisfirði og litir íþróttafélagsins eru gulur og svartur en með draugana ætli þeir séu gulir og svartir eða ætli það búi einhverjir draugar hérna í bænum við ætlum að segja söguna um vélstjórann frá Aberdeen það voru fjórir í áhöfn vélstjórinn

slag þeir voru sko drukknir þessi í áhöfninni rotaði hann

kýla hann og henti honum út í sjó svo komu hinir í áhöfninni og voru eitthvað að skamma hann þeir voru búnir að binda keðjur um hendur og fætur á

það er sagt að líkið sé

var apótek í húsinu þar sem ég bý þarna á móti apótekarinn var

að sofa

að labba í stiganum hjá honum hann barðist alltaf við

alltaf sagt að skipstjórinn frá Aberdeen gæti alltaf gengið aftur það er líka sagt að hann sé ég hef stundum heyrt eins og einhver sé að labba þarna uppi eitthvað

bara húsið það ef ég gæti breytt heiminum þá mundi ég hlýnun jarðar stríði einelti ég mundi láta alla sem

ég kynnast fullt af fólki og einelti væri

jæja krakkar tíminn er hálfnaður og við tökum smá pásu hvernig viljið þið sýna okkur

eruð að gera þetta er svona þetta var rosalegt það er eitt stig á bláa liðið

þið náið að klára á fimm mínútum já þið haldið það

gjörið svo vel smellið þessu á er komið að stórhættulegu spurningakeppninni sem enginn vill tapa í mig langar að biðja

hér eru spurningarnar megum

hér er blýanturinn og hér er annar núna svara spurningunum það held ég stig fyrir kveikjum við á perunni og það eru fimm mínútur eftir velkomin í

hér í Neskaupstað við ætlum að keppa eins og vanalega í þremur íþróttagreinum sem er ekki keppt í í Ólympíuleikunum það er ekki eftir neinu að bíða fjórir eldhressir það er komið að fyrstu

til hamingju þrjátíu og níu sekúndur þetta

er ótrúlegur tími ég held þetta sé heimsmet ánægður með þetta

hefurðu stigið á

já áðan bara áðan ekkert áður nei ótrúlegur árangur en hvað segir þú hefur þú stigið á

já mjög langt síðan það er mjög langt síðan í beygjunni beygjan var snúin þau eru þá búin að ljúka þessari íþróttagrein

komið að íþrótt númer tvö sem er risa teningi þú kannt reglurnar

það er bara að kasta áður en maður gerir og liturinn sem kemur upp þá verðið þið að taka kubb með þeim lit en þegar

ekkert viljað vinna jú þetta var vindurinn sem tapaði tapaði segjum það bara það er komið að þriðju og seinustu íþróttagreinni já risa hnit risa hnit nei það er íslenska orðið yfir badminton þannig

er kannski aðeins einkennilegri en vanalega og stigagjöfin er algjörlega í kollinum á mér það eru plús og mínus stig fyrir

tilþrif líka við sjáum hvernig þetta fer

önnur eins tilþrif hafa ekki sést í risahniti áður strákarnir unnu með þrettán stigum gegn ellefu já til hamingju drengir takk fyrir það

segja að þessi dagur verði skráður í sögubækurnar

þið stóðuð ykkur gríðarlega vel líka stelpur það voru voru tvö svona smöss sem gerðu út um þetta hjá ykkur þarna í lokin svo var eitt gítarsóló þarna sem algjörlega

gerði út um þetta hjá ykkur já

verið að æfa ykkur mikið að spila gítarsóló á

ekki áður en þið ættuð kannski að

held að myndi verða gríðarleg mæting en nafnið ykkar fer núna á

jæja krakkar fá er tíminn búinn við byrjum á bláa liðinu hvað segið þið Heba og Hákon að festa á það er bláa liðið sem náði þessari hringingu frá jólasveininum mér finnst þetta mjög flott þetta er hugmynd sem ég fékk fyrst líst vel á þetta það er greinilega góð samvinna í gangi hérna þetta líst mér vel á en hvernig gekk hérna hinum megin

náðuð þið að búa til einhverja pakka já hér er einn handa þér sem þú mátt opna núna handa mér já en fallegt af ykkur en þið fáið ekki aukastig fyrir þetta samt það er ekki hægt að múta dómaranum þetta er pasta þetta er alveg máltíð fyrir einn ég gæti jafnvel notað þetta til þess að búa til meira jólaskraut jafnvel

þau leystu þetta verkefni alveg glimrandi vel en nú ætlum við að vinda okkur yfir í næsta atriði þá segi ég einn tveir og byrja

dómnefndin hefur talið saman stigin og þau eru svona fyrir

fjögur stig og gula þrjú að bláa liðið var með allt rétt og fær þrjú stig á meðan gula liðið var með eitt rétt og fær eitt stig bæði liðin fá svo sjö stig fyrir

að leysa þrautina á mjög frumlegan og flottan hátt þá er það stórhættulega spurningakeppnin sem enginn vill tapa í svarar það er gula liðið svarar enginn veit sína ævi fyrr en hún er búin fyrsta spurningin nú er Gunna á nýju skónum nú eru að koma jól en hvernig eru Siggi og Solla til fara eru þau á síðum buxum og bláum kjól b smekkbuxum og röndóttum kjól eða c

og samfestingi þarna voru liðin sammála og svöruðu a síðum buxum og bláum kjól spurning tvö jólasveinninn á nokkur hreindýr og eitt þeirra er með rautt nef hvað heitir það hreindýr a Runólfur b Randver c Rúdolf þetta svona þá er ekki eftir neitt annað en að kippa

til hamingju Heba Hákon það var bláa liðið sem vann hér í dag en við kveðjum öll og fín og sjáumst aftur næsta sunnudag

í dag heldur